Tari onto pukun kirai rop toh wakak intoh pukun kirai sah karik mah tingsah onep tinsaman o- ah kilangi iding a pukun kirai ilaulau. Mah toh pukun kirai rop i wakwak sa karik. Areh palas kobot, a wok ting lon barim, toh kiaran rop na awuri, nangan a laen rop ting lon rumai onto wok ting lon rumai toh ap rop nah al an kangau ireh lalaes khol iau, kating lon barim, wur barim, mumuni bon o wuvur toh wok liklik na kai nanat dit warai matol toli, tari ining toh baran ning iwoki ding a pukun kirai ning i lalaes khol. Tari isah-